Maisha yaboha, yaani maisha ya boha, maisha ya boha ni jale maisha yasia vatempo na mpesa. Kwasababu bila bila ishi maisha maisha yaboha au faa usakire mpesa udire pata. Yootakiwa udire pata tabu sana unahangaika unasikira mpesa sana saili udire. Saidi udire, udure hangaika kwa vantu kulomba kulomba mpesa, kumlomba muuntu. Yootakiwa unosakira mpesa zaidi, unoovika saili ure na maisha yaboha. ko wavire na maisha yaboha, weza uri saidia na vaantu vingi kwamfano kwatite na vaatu ve vasina vazazi ambao ni mayatima. Vahera uri msaada hadee koo usina mpesa nijoole uri vasaidira, yootakiwa usakire mpesa kwa bidii saili ure na maisha yaboha ili uanze da kona raha ya maisha maana kii fa ulange maisha ve yare vyavihakuvauri na tamaa ni uanze kiiva. Ko inamana ko wavire na maisha yaboha siuriweza da kiiva wala tamani kintu cha muntu ko yotakiwa uno kisamini chako. Ko wavire na maisha yaboha mambo yakava shwari nudia via mani chiingi.